Nakke punna elek i biasa anuji ku kanre <hesitation> kanre ji, biasa todo tahu, biasa todo tempe, riek todo biasa bajao tala maingja nakke nganre nu nganua punna elek i, tala maing ja pada ngare juku' anre, paling bajao ji, tempe, na tahu to'ji ka injo nakke ku ambaung tette tuju, jari paling injo tette bia-tette karua pi la ku nganre-ku nganre elek injo ka biasa punna la nganre elek a injo biasa nakke to'ji rolo appalu biasa todo' riek to' biasa nu ku halli pada injo kanrea biasa nakke to'ji pallu la <hesitation> tahu na injo nu kanreangang a injo biasa nu ku halli tahua, tempea, na bajao a, ka tala mainga nakke a'sanggara pakunjo ri balla nakke biasa todo' a nganre punna maingi sumbayang lohoro taua biasa todo ji kanre, biasa todo <hesitation> juku' juku' jangang <hesitation> daging ka biasa pole tette sianu pi nakke ku nganre, tette-tette <hesitation> setengana rua lah nampa ku nganre allo injo Nampa nakke kan nu patole a pole jari punna mainga injo nganre kunjo ma injo ri dallekang cidong-cidong a' tole'-tole' nginung-nginung kopi, ngitte-ngitte tu lallo biasa todo' punna cidong-cidonga nakke to'ji kaleng-kaleng ku cumang biasa injo punna tangnga na mi alloa rie mi urang-urang ku, suro akbaju todo' kopi mina-minahang todo attole akarena-karena geng domeng-domeng inni punna nganre bangngi a biasa todo' <hesitation> mie ji ku kanre, biasa todo' <hesitation> kanre, mie, na bajao ka nakke biasa punna tanga bangngi i ka biasa pa'pare tanga bangi a nampa ma la lampa anyirang mie nampa inni kan nu lohe a nakke siurang sanging cidong-cidong riellekang ballaku jari ku pa'bajuang to'mi injo uarng-urang ku mie punna tangnga bangngi i, massing-massing nganre ma injo naung nampa ku tole-tole nampa maing injo domeng-domenga isse pole, a gem mange